וואס מ'וויל פרינטן דורך א טרי די פרינטער איז אז מ'שיקט די די א ספעציעלע בילד, וויאזוי מ'וויל ס'זאל אויסזען. און דאס שטעלט עס צוזאם און די פרינטער פונקטליך מיט אלע דעטאלן.